نعم دراسة الإقتصاد والمالية تعتبر مهمة جدًا ،وعندها فوائد عديدة أولًا فهم النظام الإقتصادى، <hesitation> ثاني شيء إدارة المال ،والاستثمار ، والتخطيط ، المسألة الثالثة إتخاذ القرارات المستنيرة وفهم القضايا الإجتماعية ،وكمان توفير فرص العمل ،الحجج اللي ضدها عدم الفائدة في بعض المجالات وتعقيد المفاهيم.